<hesitation> Iaho magnety tambazotra saosialy agnatign'andro raiky ondroy avao zany magnety aho mandraigny igny eo ame adiny raiky eo e laniko, da magnety avao koa hariva alohagn'hatory da mahalany adiny raika avao koa aho adiny roy isan'andro zany gn'agnahy da ondroy isan'andro.